दिखवे में लैंप भुत छोटी सी चीज लग सकत है। लेकिन इसको महत्व हमाये जीवन में भुत गहरे है। जब हम लम्प के बारे में सोचत हैं तो एक उजाला और इसकी गर्माहट याद आती है। जसिरफ अन्हेरे के दूर करवे को साधन नाहीं है बलकी आसा और ज्ञान को प्रतीकहु है। जब रात को सन्नाटा हमे घेेर लेत है तब लम्प अपनी रोशनी से हमे सुकून और सुरक्षा को अहसास करवात है। बचपन में पढ़ाई करत टाइम लम्प को हलको सो उजाला हुमाओ ध्यान केंद्रित करवान में मदद करत हाथो। बा रोशनी न केवल किताबन के शब्दन को स्पष्ट करत हती बलकी हमारे सपनन को हु चमक देत हती। आज जही लम्प हमारे काम को साथी है जो देर रात को हमारे साथ जगत है और अपने काम को लक्ष्य की और बढ़ात है। लम्प को उजाला शांत होत है जैसे ये कह रहा है कि धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़त चलो। जो एक ऐसो उपकरण है जो न केवल भौतिक रूप से हमारे लिए सहायक होत है। बलकी हमाये भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भरत है। ई के नीचे बैठ के लिखे गए चिट्ठी, पढ़ी गई किताबे और सोचे गए विचार हमाये जीवन के अनमोल हिस्सा होत है।